Ty maha samihafa ny zebra noho sovaly. Zebra lokony foty no mainty avao, sady tsy azo hare fa mipetraky anaty ala agny avao. Fa ny sovaly maromaro loko, sady afaky hare. <noise> Rozy samy mahalay, fa zay tsy mampitovy androzy.